पेरिस्कोप हित्वं आमी एक सिडीक दोये गाळून आनी काहीच सिदीक किदे आसा तेह पोवपी। पेरिस्कोप बितर हर्षे अस्तां जे लाइट रिफ्लेक्ट करता की दुसरे सिडीक आमका दिसपी। भायलें किदे आमी पईतांत तेह पायल्या हर्ष्यार पडता। तेह मागिरी दुसर्या हर्ष्यार पडता। या हर्षवाइल्यान अंकां मागिरी दिसता। पेरिस्कोप आमका सबमरीन हित्वं मेवता। तेह उदकाच्या भीतार रवून सुद्दा भायर किदे आसा तेह पोवूंग शेकता, भायर येयिनास्ताना।